Di li criaturi marini, senza sfirniciarimi troppu, pensu a li pisci tipu tunnu, pisci spata, sardi (chi sunnu puru boni di manciari), oppuru a li granci, li stiddi marini, l‘àmmaru, li tartaruchi, li delfini (ca sunnu puru simpaticuni pirchì sunnu juculani). Oppuru ancora pensu a lu squalu. Pinsannucci bonu si putissi fari un elencu ca nun finisci chiù, pirchì nta lu mari vivunu tantissimi pisci e autri armali.